Taissegga manuq-manuq aga iya sappaq e anre ko wenniwi ko manuq-manuq iye sappaq e anre ko wenni iyanaritu serraq nasabaq ero serraq e iyepa namotoq ko wenniwi yakko tengasso i matinro i nappa iyepa naengka anre-anrena ko wenniwi nasabaq ero anre-anrena iyapato naralla ko wenniwi iyanaritu serraq e pappojinna laddeq balaowe na ero balaowe wennipi namessuq jaji ero serraq e wennipi namessuq lao sappaq anre